לחיוואן לי כנחב בזאף הו לח׳מאר אה כנקולהא ו אנה פח׳ור חית הו רמז לצּבר ו לנִיַה, פי צּגרנא כאן ענדנא פי למלאח ח׳מאר צּע׳יר כנסמיו מימון כאן כיעוונ לואליד ו מעמרו שׁכָּא כאן כיעְרף טרִיק לסוק בלא מא יתְקאל ליה כנת כנשׁוף פיה ואחד לטיבה ו כנת כנקְּלמו בהאל לאִנְסאן כּידוּר עִיניו פִיכּ כאנה פאהם כּלשי כּברנא ו הו באקי פי דאכ שי בהאל צדיק קדִים.